Lie la ma tra tua makum eni. eka meien na masale. solo na masale ni a poum. poata te la la lia ba lie na tarak. bale matot koruk. be kameiena tua tahol e ka has. e hatei talana bannei pena mokoru tu la la wa tara makumi tsiom. makum i tsiom a poata teron takena poum e tsiom. Hesitation. u tsiktsiki eron tagasina. poata te tagas nu tsiktsiki ga re mas busur. lue mas bus hatagala korum. te ma bus hatagala milu ga poum eni e nou e no lu. ba poata tala te takei hamanasa na poum. ba lam e bus talam. lam bus talam balame na sei mi tara tawa. lame bus sei tala mi tara tawa. poata te bus sei ya. <hesitation> tahol teron hatei reia lam nonei a keni. e hatei talana bante peiena. lie kamega husul. poata tena la romana nama poum eni galie hane gouen. lam e bus sentuam tara tawa iasan toa. ba nonei a poum te takei talana. lame katala mi. ya. Hesitation. tara tawa bu tsiki te tagas talana Ga lam i ka hakapa ia tara tawa i iasa me tara talam ba nonei a masale poum eni te la talanama. la tala nama ba lame. nonei a tahol e lu tala iena husul tanen nu lap. ban nonei han hana tale nen a poum. poata te hane nena poum eni ga poum e mate talana. poata te mate na poum eni ga tahol e pihe iena tuhil. poata te pihena tahol a tuhil ga katun tara tana island e la talaruma ba nori temi han hanu tala nonei tara island ti kaia lam ba nori e. u tue. <hesitation> u mona sung tala nama banei mi tsek talna. ba nonei a tahol e hatei talenen. alie hana ha mate hakape gula poum. lime go kopis pouts wemi han eni. a poata te hatei na tahol. a tson e hahamana ba nonei lana bo tainu lan e kopis len nama. a tahol e hatei lel enen a poum e mate hakapa. lie hana ha mate hakapeien. lie atung hamate hakapeien. ba hahuolina katun temi ha nu len tra island ti kaia lam E haha mana noahasina ba nonei te hakopis lenina. O. K. las palu mona kopis len tala nama. la kopis len ma ti kaia lam ba tahol e hatei len hasenen. Alie kato hamate hakapa poum. limio go kopi pouts wam mi toloni. poata tala te kopis pouts lala hatopisanu mona ba na hatei tala ba nori mi ngilin mi tara hamana tala. ba te kopis pouts talama. mi tara poum e opu tala. mate hakapa a masale. tahol e hana mate hakapa taleien ba nori mi tara talar. poata temi tara tala ien a poum e herei e putaka hakapa tala. poata te putaka talana poum. eka mea man kukutsi mats topo(kakamine)tala. Poata te kakamine ien. nonei tala kakamine ni te habutu ha parpara poum tara nonei island tina roro ia lia. tina visit ia lia.